Cuaca re toma ngom kare ge, duga cuaca bosa sedaba mou-mou, coma wange sahu bato, a cuaca malofo ge, ena maku tiali toma tahun moi tora.